<noise> पहाड केहती की सायत मोर मनमे अक्के चिझके बिचार का ऐता की यी बहुत ढेंग हे, बडा बडा हे, बन्ना बन्ना पथरा हैं, बन्ना कर्रा चढना हे <noise> आउर बन्ना गहिर गहिर खोंच हुइहें । उँचाई ढेंग बहुत ज्यादा होइ, उबडखाबड जनिन-जगा हुइहें । चारों घइन पुरा हरियाली होइ आउर चारों घइन मतलब जंगलमें जंगली जनावर हुइहें, चराचुरुङ्गन हुइहें आउर पानीके बहुत ज्यादा ति समस्या होइ । निंगना कर्रा होइ आउर घर बडा दुर दुर हुइहें मोहके लगता काहिक की पहाडमे यी मेलके संरचना रेहता आउर संरचनाके कारण ति मनै बहुत कम पहाडमे रेहतियाँ । आउ पहाड देखत बहुत सुग्घर लगता मुल बहुत कठिन हे हुँवाँपर जिन्दगी चलाइक तहना ।